Thi thi thusan thusan ndaye rona yaa cha cha'cha na nena thi thusan thjixin thinu thinu nchee ndani rusen thi tunaa thi thusan la thusan chji yaala xrao chexjin na tsje tsiga thusan' yaa yaa cha cha'na sine guthi thi athi thusan thine ndayerosen ora thi thi cha cha' tunda cha tunde'e nila thi thusan jua yala jeea xesinuna ya nala thi san tho yaala geen nthia thi xranda nda xra ndaxra jma ndaxra ndaxra ndaxra ndaxra thjuan jan ngee nthia thi ndaxra la yaala tjigu thi thi tho saon jua nena ngee thia thi sinena la tunde'e na thi thusan juan yaa yaala jeo thi sethu xi icha tunde'e na yaala pue thi tjigu thi ng'ethe sinena cha thi thusan na tsje nthia thusan thjin an yasala ju naa thusan na thi chaseen ni ngee thi tho xre sint'ila thuna tho jileito thuna noa vaya tha ta xema. Jii la ndathi na tho thixin no no ndanui jan neina tho thixin thi no tsjin nthanu nda ntha nthan ch'ojan thi thusan thixin ngunchajan thosan thixin no nda nuntheroana nthia tho cha neni cha neni lagu gucha xethu ixin thi tho tho sukuale kainxi tho yaa guala nguin nunthe sithjuan thonai ndithoan ndithoan ndithon tuntangia suna thjolayee u ni tutatunda ngee thia thi sineni na ntha thi tho saguan ndithun thunda ya.